Nalo girismasiai, tape gigirismasiela inau nalo papalo ioua isigu alagu panpa ari ato ato, atumani sa mampa waidia nalo adi present kiki panipa kasaidia panpa munidia, tampa munidia nalo girismas somai ela panipa amatatedia, nalo piri a nalo mampa iruidia, piriai mampa iruidia lago nalo mampa pokadia, nalo mampa waidia na santa cols talama irudia, piria nalo mampa iruidia. Bonigesi tadadiap maumausu ela piri panpa lo iruida, pampa ari musu poka isamani, pampaua eia baralo piri dipa lo bebea dipa iowaidia, tadipa bebea adi patalo dipa daki dipa malama. Okay nalo saiai nalo ela na holiday ela kou pekoia nalo na holiday kasi na family poa dipa lauma mamplama igaini tu family iai tusadia holiday depapaula, are nalo, nalo inau, inau nalo ela na girimasia poa ela, elae apara ewati boni kai aniani pampa aniemana kaina ewati ewati boni kaina poa ga. Twenty four, twenty fifth, twenty six, twenty seven umano, elaia day elea tiala poa ela aniani pampa alo emani, pampa aniemani, aniani kai redidia taka bake, kai roast wain pampa barbeque elaia ela. Elae atugu nalo dipa lauma amani family nalo papara taim uai family members papara aikala dipa ka tetenap adi papara friends aka <hesitation> papara thee other side of the family ai dipa lao. Are se tape alum a nimandi nalo pampa iganitu, elae na holiday elae nalo barala nalo adi, dipa enjoyimua nim ani ba nalo anusai pampa lao, kasi nimani tamani ka koa sam ani nalo pampa uwa, amatai ma wagana aunua koa beau. Anua koa tadipa ko tadipa koa, tadipa aniani dipa koa tadipa koa tape lo rare dipa ari atuatuni babaina, anua ala dipa ari atuatuni. Are ela nimani nalo pampa lau pae, pampa lau pae anusai aka iaoita tampa lao atapae, pampa lao alo emani italai pampa lo eko ekoemani mampa lo tusamani. Nalo ena holiday elae kai pekosomaia kasi barala elai umano school tadipa ka sisikulu barala dipa. Dipa mala mala. Idai siamela kiki taupe teredia ela barala dipa mala mala ma elana elai a days ela poa dipa, dipa uaedia. Are nalo, imani nalo ita amati ela nalo panipa saosao nalo amatai or tabuni pampa saosao. Tabuni nalo kaina ma dipauwa nim a, nim a pae aka idai, idai rasuai pa iru idai family ida ruma, ela pa saosao, elae elana amata taupauwa ka aloa are inu nalo kaka tatapo amatai inau nalo, nalo tibomani nalo mampa alo. Ela idai rasuai pa iru aka erua rasua pa ire, tapa tadipauwa na, ena. Mane etadipa ootona ine ela na ela pa aloa, ela na mane ela pa irua. Idai rasu aka erua rasu pa aloa pa teredia, taupe teredia, elana mane elae koa, aniani dipa kaisi, tadipa kaisi ela nalo twenty fifth nalo ena aniani ela dipa aloa, nalo tadipa kaisi lago dipa atoka, tadipa lotu aloa toiasai dipa atoka. Dipa atoka, tadipa atoka, tadipa atoka ela boniai ta rai ela dipa redi, tadipa redi adina banisi dipa aloa, adina aniani tape mako ela banis tialai dipa irua, adi na koa ela banis tialai dipa irua. Tabuniai nalo dipa alo, lago dipa aniani dipa koa, atudia isidia dipa ela uowa dipa lo danisi tadipa danisi pelo raredia, pelo raredia babaina dipa lo soma ela ala belo boni abanuidia, pelo boni bamudia elo dipa uwa edia. Papara taimuai nalo dipa ariatuatuni tadipa ka, tadipa wagara sipaka aka tadipa saua ela dipa ari atuatuni. Are nimani nalo tibomani tampa alo ela anua koa aikala ia aniani aga, pa anieu, otuiisiu, aibuisiu ela ia ela panipa alo aloa elae, domala umano tamani alo ela panpa, panpa aniani namini domai a elae tampa ani bokoina, elae sunala tape tuisala pampa lama appakoa, tampa appakoa, ela anianisunala taulo kai atokaia. Kai, anua anua taulo kai aloa namini mosimosi taulo elae. Are nalo saiai pekoia kasi. Anua aga otapae dipa lauma, ia tadi tutusadia ela dipa lauma, dipa lauma palama niganitu families, friends ela palama nigani tu. Are atudia, anua skuluai tadipa tusadia. anua uwakai ela dipa alama, poa ela, elana, elana taimuai asa kaina ma papara families palama kadadia ota pape tadi tutuisadia. Inau ito tagu tusaguto, atugu tusalato, kasi atugu umano ita as a batumani tadi tutusadia alaima atugu, alagu, amani ainegu atuna isina pampa nigani tu ela atoroisala. Ida aloai ma itasa amatai, aka idaloai mampa laupae anusai, namini waini koa anua sipaka mapaka kakadadia ela, ela mapaaloua, aniani mampa redi mampa lao ma idaloai. Are tape aikala, anusai tampaka lalao ela ma ita asa panpa alo, panpaka, aka ioua ma. Are ela na dei ela poa elai barala dipa, diata ena ela na dei elae christmas ela di ataena dipa redi umano inau ma ida siamela dipa kaisainau. Barala dipa ariato atorui waini id barala elae dipa ariato atorui kaina idai. Idai ruma aatuna, padia, niadia atudia adi patalo tadipa kaisai dia elae dipa ari ato atorui, idai ruma ba dipauwa kai kada. Tadipa kada dipauwa'o'eanua atudia di kaisaidia ela, elai ba atudia dipa kaisaidia, ela ini anuarasu ela na amataelae elae atuda patalo dipa kaisaidia. Patalo nalo dipa kaisaidia, kaina atudia na ia sai gore gore kiki aka adi ariruani auru dipa kaiasaidia, adi koa kiki dipa kaisaiidia, koa aikala kaina adi drinks adisa adi aniani kiki ela dipa kaisaidia. Namini, nalo panpauwa ma alai dipa doku aka barala dipa tanisi anua baraala dipa patalo ai, ineba atu pa kaisaina ela atudia pido kisaidia. Nalo girismasi na, na ida kaini taim na, anua ela dipa malamala, anua dipa aniani tau uwaeupado matu matala aikala ela na girismasiai isno girismasi elae anua ela mutu matala ela dipa ama amatete adi patalo, adi kolosi auru dipa kaisi adi, adi aniani atorola dipa kaisi, nalo, nalo dipauwa aniani tadako amela anisada dapa kaisi, aniani tada <hesitation> tada amela anisaeda ela paka amatatea nida aniani tadaka amela anisada dapa kaisi dapa aniani ela na girismas nalo ela tadipauwadia.